Hatak yang nabae fafua dae ndia bagi yang manual ndia ana kerja no prinsip yang sama, ndia ndia ala kasi pisah kacang a lon a neme kacang a de'en a cara kerja na Boe meliputi tahap debe penanganan terus ini kupas henin ma kasi pisahan ma pengumpulan.